Si funcjonar specificamenti ngë e di, di vetë se u circuitu abrënda lampadhinës merr l’elettricità, ai çilet attraverso na combustione e <hesitation> pran çilet si një zjarr e pranë bunë dritë përçë jarrën l’impulsu elettrico.